<hesitation> Gn'akamaroany e legioma zany sy mandavataongy izy io ohatry anisika hoe e sôety ,chou flera, brocolie gn'ako e legioma hitako zany mandavataogny da gne traka avao fa akoatrinizay sy de mandava taogny fa hitahita engy aby evao izy aloha.